Nany Rayaume-Uni ko zany ro zany mbo manankery tena manan-danja sady fitondram-panjakan'ireo ary reo ko misotsosotso dite tsy de important amindreo le resaky reo zany tena manaja ny panjakandreo sady mbo magnome hasigny panjakandreo sady nandreo koa zany zava-dehibe amindreo sady manan-danja ko ny resaky ny fenaran'ny mpianatsiny anakindro amindreo agny